Ouen gee ouen ichek ouen ke amon eh amon ari, ajege ouen wor inep, kubor ouen inep-nep akeh meh agoi ke ren abono nsort atene ke emon ari, atene meh inep-inep akemeh aje afene egwe igaha apa- pa your uteh je ajeusor, aje usor inep-inep areme inep-inep so that inep meh ga akana mbiak amang aje ususor ke ntage utu ususor aje, utu ususor aje imang wor ifene izome-izome bah kubane uru yereh ushid agama afene izome-izome or aguma asanga ke ethack, asanga ke ethack enwe odorni-bi ifu wor ereme kanel asasa your umeh ukebi, nna mma jeni jeni inebi iseni iganeh esen ayo kpor-kpork ije ngweh ushini ouen wor ari irear erem. Euai ari fene asasor ari igurga ari nno- inep nga ari mang ifeme inep-inep ari vwa ren, inuck very well, inucki inep ke ntack iteh anuggi inep-inep ishineh gba ouen mma jeni ajeni anughi inep-inep, igbai-bai jena jeni utu agama ashi ouen ngee asuneh, ayard ushid ewe nga asunor, anuck utu ago ngee asunor, ayard ushid ago ngee nsort anuck inep-nep, igbai- bai ja-jenj ku utu iki-rumeh. Akwa aje oyina anuck nne ngo onor ungi anard dene euai euai asenemeh ugune eaui-euai, anuck meh ngeae igama irome wor gee nsort, asunor ouen ede-dem gana anem gee imia-meh idem wor nsort aseh onor gune ouum wor anem gee nsort, asunor ouem ede-dem gana anem gee imia-meh idem wor nsort aseh onor gune ouum wor anem gee imia meh, igune meh inep-nep, idem wor inep- nep gee nsort, dem wor inep-inep ke arear erem, anugi inep-inep aso ouen inep inep ashi ouen asag onorwana aguma mbiang. Ujeba ouen edubor edubor gameh l, uje ouen neh edubor edidit, ujemeh ugwe gba aremeh ke ouen edi-dit ala kep meh igam kubor aje ba ke idai gba enwe, ikpaga erome gbor odum eh adim adim anor ke obin ûku inep-inep ye kpaha udot wor uju ugure adim-adim onor gbe ke echi-chi agwuro-muguru osoil gba anor wor iyeba kpor-kpork, ita dot ashimeh ke ouen arear rem ashini misu igsha nne good gba kpor-kpork idot ije ouen gor che ouen inep-inep, achigehe adubor anor ijag ouen inep-inep amang ouen wor arong ye ake-kep, abonor nsort ineh-nep mma kep meh so that amang meh ashi nen, gbeneh ibai-bia mmeh jeni ajeni ke otu enwe arigume ijeh ngwed, ibonor nsort ujeg meh inep-inep ke utu ari gwe ari kemeh ikep amoneh ousen eje-jeg ke ouen eje. Je inep-inep abonor nsort ajeg mrh ika-ka papayour adimi iche oueneh eje-jeg enwe ari dumi ibad kpor-kpork idimi ikoh gba nna awe ije ashiga eku ke ouen ikwa oua yewor ouen ijek ouen ah meh ouen abob gee obuck mmag ajege ameh, ouen imun-imune, amang meh, amang meh akah kere meh ntagha aje wan ka bor-bor-bor ganne adim adim onor abbeh abere ke wani mbeh aku-aku anim akep meh aguma ajemeh, meh inep inep anang akep meh iborno nsort iremeh asima ayemeh ayemeh jeni jeni jeni jeni ngeh asog mmeh isoh. Imang wor ije geh mang je igam meh ngee odor itemeh igameh iremeh ije, gba auugeh umeh orong eh ouen aje, je jagha among atene ijick ma ke ouen nje gee usor anor mma ate-tene adorn irom nne dene, igaha meh anor abbeh jeni. Akari isan gba kpor-kpork isang igwe, nga guma aye wor afene ashin atteh yeneh isan-meh akeh guhuni aje kuba oyidaghi aguma akep ke enwe efia asange ouen affia enwe igaha ouen efia asange ouen affia enwe igaha ouen efia weh igaha geh afiameh agoi asang nga abeh akebi anor borno-ngor akebi gba inep-inep kpor- kpork afene, afene ashi ren aborno nsort asemeh ayea apayor jeni ah jeni mma jagah asama ja izome ere ntack asunor meh iseh apa payor adorn ibi, ouen wor umang inug ijeh usoh, ugumang uje usor erem mmusor igaha nne kpor-kpork imang numeh uje ususor, aguma abornor nsort agubeh papa yo and mama your egbi mmeh ama kubari ouen eje-ne igam mang meh mpanj imang ari uje ususor abbe adowor atteh dumi ikoho ojen wor dumeh aje-jek ishinia yemeh akebe mmeh isan kpor-kpork isan igoi afene ishi ren ouen wor akiebi gah ke ren engwed amang meh amangeh ayeah asagor atteh wan ouen ari-kebi, uwani meh igaroimeh udowor atteh adimeh isah ayemeh ngigama akep meh asemeh jan jeni, ja jeni, ja jeni, ja jeni. nua sameh gba kpor-kpork esen eque ayorgomeh atteh papa nno agama arem nne igaha njemeh adibor ke ouen eje wan mfene, aua ku gba mang wor ije ushi we nem-neh amang ayard nwi danghi we ren nne yeah areme anor wor asunor eren amang wor aje ke usunameh ewe, amang eje ewe.